اللي نحنا نتمنى أن نعيش في عالم خالي من الجريمة، الكوارث الطبيعية هذا خلق من خلق الله عز وجل، وهذا به بعض الافادات لنا نحن لا نعلمها، أما الجريمة هذه يسبب ضرر في جميع المجتمع كله في كبيره وصغيره في رجاله ونساء، إذا انتهت إنتهينا من كل شر موجود على أرض.